<hesitation> Karazagna sôkôla ndraika: misy a sôkôla fosy a de misy sôkôla marron marron; de <hesitation> mi- i sôkôla fosifosy io a mamy, de sôkôla marron marron-gna mamy a nefany a misy karazagny mafetra de misy karazagny sy mafetra.